Walenge naa <noise> wikang pawa gawawanama paga pagagonauka otoko, ninna walengeka ainabulika wakang pawa <hesitation> gaumanawa mo- mokawa. <hesitation> teng lepo <hesitation> awo ningpo, ningpo tee enang walenge wakang pawa <hesitation> walenge naa ningpo kuulanoke mokai aliko. Opong ninna walenge lepo paako gauko teng o walenge wakang tee, tee lepo enang naabake gawako o o ai peekala enang gonna koina konna paki naba, ninang pada enang tei kapta enang naba koina naba waikes naba tee uwema tei mo ako. Tei mo ama lepo kalawanoka gawako tee enang kalawanoka gawaitolowai teng lepo awa owatu tee enang saali tee ninang kutue ima ako teu walengei teng tete mo uma aga kole itowai teka polanoka mo uma tei walengei tei peekaba koina ukawi wema te enang go kole itowai, tee enang go paako go tee paako katanang gauwai. Awo meeke siliona wikang paako enango eteako paako enang go eteako koina ko. Koinako gawakong lepo tee oi aie peekala galas nabake tebake kang ako. Teng gaula tete paako gauwaino lepo meeke enang kalawano teng awa owi aka tuwai kobuwalupe tee te kole uwai, te tewatono nanang kole uko, tee enang paako gawako. Tee enangna walengeka naa paako tee menabas o siliona, siliona enang tewo wikanna ule paako malaka teng walenge naka auka teukana teka enangka wikang paako gawamanawaka mokawa, opong ule lepo pagago wikang walenge lepo paako enang paki naba using bako o koina koina konna nee, tee ukawama tei- tee kole aitolowai lepo kutuwe imakasna. Teng ningpo tee paako gawamo tee imakas agata lakama otokas, teng age, age monogoi enang gawako bulu gawako, tete bulu tee enang, enang gawaino tee walenge waikaba enang wau awaliaino, teke teng tete lakabalie teng awokata pagago tee malaka walenge naa ningpo tee wikang paako agata kamago kamagola kamagio otoloko enang teng tenne wiokoi walengei poma teng wolupo kaleulitope. Teng tete menabas tee tewo walenge naa enang paako auka teuka gawako, ningna ningpo kulano enangoi koina koi isi'uu koi mokai aliko, ningpo tang koina panna gawama gawako, tee enang ningpo enang paaako, paako ninang ningpo meskoi la mokai aliko enang naba enang papa gawama, awo awo nawa polo naa nawa tete papa koi tee enangna mokai aliko tewona walenge naa. Tabo. <noise>